<laughs> Namabya iningayasangasanga na'abnywani baghe kwesi ithuwithe erihindana nab'anywani bahge, ingye ibwa ebiro binene ningye ngakererawa kundibwa obuthuku bukalwa ibwanyirema erihamba. Ngabya inganga'nabukha lhuba, beithu bwa kandi ingabulhikira ingabirikerererwa. Thuu ningye ngaghunzererayo erihika ngamabya ethukayasangangana na'abanywani baghe. Beithu nabo nabo'sibalibika obuthuku, nabo ghukasangana ebabirihika leeti, ebabiri kerererwa, beithu bwa ningye ngahika leeti kutsibu kulaba iboo.